الإيمان بالأشباح يعتمد على التجارب الشخصية والمعتقدات الثقافية من وجهة نظري, فبعض الناس يؤمنون بها بسبب تجارب مروا بها أو قصص سمعوا عنها, بينما يفضل آخرون تفسير الظواهر الغريبة بطريقة علمية, فالأشباح تثير الفضول الخوف معاً, مما يجعلها موضوعاً جذاباً للكثيرين, فالإيمان بالأشباح يمكن أن يكون مرتبطاً بالعوامل النفسية, والإجتماعية والثقافية, مما يؤدي إلى تباين الآراء حول تواجدها.